في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، رغم كونه شبح كان يشعر بخوف في الأماكن المظلمة، جرر البحث عن الضوء ليواجه مخاوفه، خلال رحلته التجى بفتاة صغيرة تعيش في منزل مهجور شاركت معه شجاعتها وعندها انطفأ الضوء أمسكت بيده، اكتشفوا أن الخوف يمكن التغلب عليه بالصداجة وأصبح الشبح أكثر شجاعة، بل بدأ يساعد الآخرين في مواجهة مخاوفهم.